Inni <hesitation> anua bosi-bosia inni <hesitation> riek i ri bulang-bulang, bulang-bulang sekre saggenna injo bulang-bulang tallu, sarro injo bosia <hesitation> jari injo pole punna parallo i <hesitation> biasa bulang-bulang <hesitation> annang pi na mulai parallo iyapa injo nammari biasa bulang-bulang sampulo pi anrua, atau akhir-akhir bulang sampulong rua lah injo pole punna kancangi bosi a inni rate ri kamponga biasa pole balobo, nampa injo pole punna balobo i, susah todo ka <hesitation> lohe kappala la na panraki punna balobo i biasa todo' ki pole punna nganui <hesitation> lappaneng ki <hesitation> pare tala kulle tokki pole paneng pare ka bosi i injo punna paralloi <hesitation> hatang todo isse ka <hesitation> manna ere anre na hambang mi pole alloa